Shinkafa nda ta lukati ka ndi dli tini kandi pwi ka dzi bwuli ata bajau kandi tinguta kandi puhunta kandi bwatmi kondi munanta ka dzi bwuli kandi sungwa vuti tuhum ma dzu mbu kandhi kichnta kandu pu kandi bwatitini kandi vitina akuma gheata paranti ka gur dheh ka kwasu tina kaga pwi yimi kagursu magu sakur kutagu ku hi ani gu vituni sakalaka tsu ma mi ku kaltine gata kiti tsu gata kwasai tini magu kwasu tini tsuwai kuta gheh kih hi ani gata vi magu vitini tsuwai arpae ma mi ako ghe tsuma mapir gadabara bwati tawosi cinkafa tsuwae aga kwasa ma sukwor nheh damu adam ago patur aga putur madiwo kuma gu bwatu tini ahan aka ntsir tigafa kwatsar mapri tugu bara changi tsuwa bwi duvir ngeh ga ha'di haldi nyeh uhi agu tigu uhir nheh aga suma ka kuta geh hi ka gi sayiminheh ani kaga pirnheh mapir ga bara tsuwai tiguta tasilaka dam kuma agu mirti tsuwai aka tabua yare mizdae rarai Agu ti sir nheh agu vi aga sam sir nheh ani mapir gabara pir gwarar nheh advikalci aga du sir nheh aga dza hira gleh kaga pwi kuturamir nheh aga hinta kwarir nheh akwa kaga wuti sinne anahani to ma sakar hanyi kuga guluka bunta digilir nyeh gu filti gu pir nheh virka kuri tsuwai ani ghu pwi duvir nhehoni ghu tai maga ti tuswai gu lungai lanwur pazir are kibale teman yi gare gu lukwa dlawar didar ani ghu lungwar nzir nhoh anlewi sangurai nheh das gaba nzir nher ana hani mapir gabara apir teuffa adi ma ga bwati gu pukur <hesitation> shinkafar nheh ghu kwasu sirnho ghu bata sa yimir nheh ani ghu pir nher anahani mopir fir gur gotea yimi guluka kitsi vi akwi pir kagapir nheh kaga pui gwaror nhch kago lukwa tsorr malur nheh gu nza anitsu gu langu tsu gu nzair nheh ana hani mapir audar nheh hani tsu gu hyabir surna gur minti mondawar nheh akir gado dheh ghu silti somhch ana harni mapir gudu bara tsuai gu pir nheh ani gu fata gu nzir nheh atwi sangural ma kilar ni damu aoi gu ya madiwa gu nzir nheh. Anahani aka kibaku gha kiti gwarangar nheh pinar nheh gada aka gwaran nheh masukar tara akwa ntaku ki iya ani ghi khiti yivur nheh gu kiti duvet nheh gu pwi mantsikil ko kuga ani gi tra luka tsuhurphe gu wawalti himi nheh ghu sa gir sum duvir nheh gi bata hyati ada tosa tsukur nheh ani datsi ani apir gworar nheh adi guh daadima wia guh nzir nheh atwi sangurai gu hurbazir nyeh arpae tsuwae guhyeti ana hani ma hyel yanti tina maalani gu luba gadaya tsuhurnhe guya tsuhurnye tsuwai ani gu hati gu dzahir na tsuwa gu bata hyeti mvor liku tsuhur nheh masu tu hyel tara ya taro laga gi siyo gimgimb ti sirna ata buhu siyo pwir sir nheh ambua akoma tsue mahyel yonti binai gulaka tsuhur nheh gu sit tsu guluka gim gibkir sirahch ka pupai ambua anahani gir nzir nhch akwi sam guire gada sa yimmir nhoh gada sa dwer neh gada dzah hira geti to ana hani mapir khir nheh adai gu ya sir neh deilirna adiwai ani gu nzai surnei mapir su dom togota ya ani gu yati sirneh ma adi wai kuma ani gada nzir neh mapir <hesitation> saka tu daya tura dhi ghu kiti kugar nheh guda tarar nheh akwa ntaku gada mvar duba pwi umzur nheh nkinkitu gada siakir ga da pu sir nheh gadata davir neh aka hankal. <hesitation> ma pazir nheh yar tsuadai aga alawar tudar vur ku kur tsuwai ani gah sumbair neh ghu siyata nzirleh ambua ta digil ata nyu digil nleh gada dza hyir nheh ada pir nheh ana hani to arpae tsawa anahani ma hyel siya ka ndai tsuwai ani gu hyatir nhi tsuwar ani gulubar nheh atiwa ntakwu luka tsuhur nheh gu sivir nheh anitsu ma audar nheh adai ani tsu gu hyabirae audar nheh adiwai ani nghi nzair nheh ma hira geh mapu gaka hir gu dumtsi bill lir nheh adah dzal hyrir nheh ani tsuwa ma pir vir ku kur tsuwai gu dumtu kurne tsuwai ani gu luka akwa ntakwu gu lukwa ntsuhur nheh ani ghu luba tu hyel gu si ga siati ndidihutu ala kibaku akwu tuhum gu ndihutum ala kibaku ani gu sivi tsuwai arpae tsu ani ahani arpinda mahani magaka mu nheh gu ti duver nheh gu suma gu sa yimmir nheh gu du gwarar nheh gusinta butsir nheh gada mariyr nheh akwi sangurai sadi adi kuro goha pir go dn ha wai ani guda nzir nheh arpi ye hani asinaya hani ani gada nzir nheh akwi sangurai gada sa yimir nheh gadu du gwarar nheh gu, da sum davir neh gadiyaka mi wai ani ahani tiyada nzir nheh kowai zu dama adi tugo hali api siluka ah ah gata sini wai ani gada nzir nheh akwi sangurai angarvir nheh ghada nzir nheh gar dza hir nhoh gu du gworar nheh. Gada pir nheh gu da sogimir nheh ga da sam davir nheh gu ti duvir uhir nheh gu sumai ko duvir shinkafa tugu burama guti sir nheh ghasima ana hani tiga sum sir nheh adiwai ani gada sum sir nheh gada sim sirneh adiwai ani gada por neh arpi tsuwai ma hyel yantani tina tsuwai gu hyuti gu ti duvir neh gu kitkitsinta davir nheh yorne gu yati wanke-wonke yar ni yare gu fwi surne ani guda sum surne ani gada nzir ni tsuwae gado da gwarar ne anahani tugada nzir neh toh arpmdama hani ma hyel yanti ndi tsawa ani gu ti dovir nheh ga sum sur nheh gu pwi sur nheh gu pwi wanke-wanke yar nheh gu iyati tsap gada nzir nheh anahani ga pwi sangurai gada sim duvir nheh ga da tsuhur nheh to gu smdi gadiyaka sulaka tare dama tinha wai gada nzir nheh akai sangurai anahani tigada nzir neti tigu kwa sangurai nheh ba yimir nheh to gadiya kadamuwar neh si laka duga ta ha silakar nheh ani ga da nzir nheh anahani to tsuhu kuma ani sir kakaryar tsuhu mana aka bana ani sir dar ainihar mana kabana dar tsuwai kumai darka suwon nti to yarkuma yar killi yar tsuwa ani niyar tryar hyati kulmi kurma yarde yora ku tsa hu ni ani fiyarda tsuhu ti hyel da da layar Ti yarda pwi sur sumar yar tin kidu kidu yarda sumai to anahani to mapri sini ani gu nzir nheh akwi san gurdi maguhir feuma tigilunga ya teilir ni ngi nzir nheh alewi sumugurai ani ngi ani ghu batah hrati tsu gu bata kiti yibur nheh ari gada tsuhurneh ma sahar hiati tsuwa an ga how yibur nhch afewa wuya geh ani gubivir nheh ma sufar nheh adi tuga ta ninci gu nimci sirnheh gu siya nima sirrheeh nanzi ghu toi ghu ti duvir neh gusum sirnheh gadyo ka miwoe to ana honi gu sa yimmu nheh apae ye hani arpin ndama hani ana honi tiga yo trilir nhoh ghini gadiyaka mi wai anti gada ya sir nheh tiga da tsuhar ntch tigada salmir nheh gada ti dovir nheh kadiya ka miaka gu wai zur nheh adiyaka mi wai ani grada nzir gur to magu hur ma gu sunwa sir bucir nhoh afewi sangurai ani gu pir nheh arpue kuma kur kama ani gha hyati ghu bata laba ghu laba tsuwai ani gadayo felir rheh magu hir kuma gha luku kwi songurair nheh tsi tsi ntali tsuwai gu tuba gu luba kiti yibo nheh ani ga hyati gu sivir nheh gu siyar nzir nheh gu ti duvir nheh tsuwai gu same gu pi ma vir hyati tsuwai gu hyofi gu bata kiti hibur nheh gan ta buba atiwa ntaku kaga tsuhwae. Ma gu luka tsufe tsuwai magu sive tsuwai arpae ma hani arpinda ma hani ana hani tshu akami dzafeorda ama teu ta gheh hyi damowar tsuhu adiwar gada tsuhur nheh kufa gleh hi hi to ahani yardiyoya sini wai yar kam yar kibaku nya damu adiyakar wai ani tuba ku tada yar kibatu mama yar kubatu to yarni tsuhuai dza niyar anyi yarda nzai ka tsuhuryar madamuwa adiyaka yarwai adiyaku silaka wai yarda tsuharyar ma hyal lagheh ga da pwi sir tsuruh neh yar gada pwi nir bukatar nleh nama tigo hurai tsuhu atir tigada digilnta ka dilba sir nheh akir anahani to ani tsuhu dza siryor mayor lulani ma shikafa yomi yor yati ku ya ni yar siya tugunta siryar yar bunmi yar monanta kubli yar kusi tsiwai ari dignta siryar ani gu ti duvir nheh gu bwati sirnheh anhi ga pwa fewa ntasa nzai nzai gada tewasai ga tewasai sir nheh tsu kuta gheh ku nzi tsoolai ani gada pir nheh